N yaa, ntelu la mandinkaduu i ko naadaa, a ka ñaa kileeri le, iyoo karootoo fanaŋ niŋ i ka a domo, a ka ñaa kileeri le.